Oyna tozalash suyuqligi yoki sirka va suv aralashmasini purkashingiz kerak. So'ngra latta bilan oyna yuzasini yengil harakatlar bilan artib tozalang. Har ikki tomonini tozalashni unutmang.